gott kvöld og velkomin í

byrjum hérna aftur á vorvertíð eða vormisseri og

höldum áfram fram í lok apríl ég veit ekki betur við fjöllum um bækur sem

meðal gesta í þættinum hjá mér í kvöld er danski rithöfundurinn en bókin spámennirnir í Botnleysufirði sem vakti mikla athygli fyrir jól er komin út í í pappírskilju við fáum hingað Halldóru Thoroddsen sem er höfundur bókarinnar

tvöfalt gler sem fjallar um ástir aldraðs fólks í Reykjavík án þess að vera þó með einhvern

við heyrum hverjar eru Hildar Eirar Bolladóttur prests á Akureyri og í bókum og stöðum förum við líka norður í land og sækjum heim Möðruvelli í Hörgárdal mikið höfðingjasetur eina nótt fræga Bjarni Thorarensen Hannes Hafstein og fleiri við byrjum með Sunnu Dís og Þorgeiri það eru þrjár bækur sem við ætlum að fjalla um byrjum hér á fyrstu bókinni í bókaflokki þetta eru

stórar og miklar bækur sem gerast í Napolí á eftirstríðsárunum og fjalla um vinkonur þetta eru fjórar bækur og þetta er fyrsta bókin sem kom út á Íslandi fyrir jól framúrskarandi vinkona mér skilst að annað bindi sé væntanlegt bráðlega

er reyndar dulnefni það veit engin hver þessi en þessi dularfulli höfundur hefur gefið það

út að þetta sé í rauninni ein bók þessar fjórar bækur ein saga og á að lesast sem slík þarna segir eins og þú segir frá þessum

sem alast upp í fátækrahverfi í

skrautlegu og karakterarnir sérstaklega áhugaverðir margir en

því þarna er slegið upp ramma hún hefst á því að þær eru báðar þá á

heitir sama nafni og höfundurinn og er sögumaðurinn kemst að því að þessi ástkæra vinkona hennar er horfin og gott betur en það hún er í rauninni að reyna að útmá öll öll spor um sig í lífum þeirra sem henni tengjast þannig förum við inn söguna þessu hvarfi vinkonu sinnar og skrá allt niður á blað það

kemur aftur og aftur fram í sögunni þetta samband þeirra sem einkennist af rosalegri ást og umhyggju en togstreitu það er svakalega

á tíma hélt ég að þær væru jafnvel ein og sama manneskjan því þetta var alltaf einhver jafnvægislist þeim getur

aldrei vegnað vel báðum í einu þetta eru endalaus átök og fyrir vikið ofboðslega áhugavert að fylgjast með höfundurinn er ekki bara að lýsa heldur

kljúfa þetta samband svo er þetta ótrúlega sögusvið

illa út úr stríðinu hún var fátæk en ofbeldi og heimilislífið ekki alltaf fagurt

heimilislífið næstum því alltaf með einhverju ofbeldi í bakgrunninum allur bakgrunnurinn

heift og bræði og hiti í öllu sem fer á milli fólks þarna og einhvers staðar á bak við er

óuppgerð mál úr stríðinu en við erum fyrst og fremst að horfa á þetta með augum augum þessara ungu stelpna sem alast upp saman og eru báðar að finna leiðir til að brjóta sig út úr þessu eða eða finna sér stað innan þessa heims þetta er skrifað

í þessu þó maður sé strákur sem ólst upp á Húsavík það er samt maður hugsar

já einmitt þetta einkennist af baráttu einhvern veginn baráttu fólksins í hverfinu baráttu þeirra

að finna sinn stað og verður einmitt það er eins gott

fyrir manni heilan heim eins og góðar bókmenntir eiga að gera maður getur

sem er önnur ítölsk bók já við skulum svo skoða bók númer tvö ég ætla að sýna brot úr viðtali við höfundinn sem um ræðir það er

var kominn á blaðsíðu tuttugu í þessari bók ákvað ég að taka stöðuna þá vorum við búin að vera viðstödd manndómsvígslu inn í

og morði við vorum búin að frétta af annarri

nauðgunartilraun sem lauk með því að maðurinn sem framdi þá nauðgun var drepinn af manni sem hafði áður nauðgað konunni hans og sú

sem varð fyrir þeirri

sem er aðalpersóna bókarinnar var búin að

þennan mann til þess að knýja hann til sagna um dauða kærastans síns þegar þarna var komið

en svo er ekki

síðan hverfur drengurinn sem var verið að vígja inn í

en þó líka gömul mál úr annarri bók sem er sífellt verið að rifja upp fyrir manni

aðallega gengur ótrúlega vel í þessari stuttu glæpasögu að leysa öll þessi fáránlegu og hroðalegu mál þetta er ekki bók sem að maður ég hef ekki lesið neitt eftir Söru Blædel fyrir þessa bók og maður á ekki að byrja þarna

prósent af bókinni var upprifjun á einhverju sem hafði áður gerst eða vísanir í hitt og þetta

ekkert komast nálægt neinu sem var í gangi hún setur þetta þannig upp að lesandi veit frá upphafi hvað gerist hver glæpurinn er hver fremur hann hver verður vitni að honum það er eitthvað smá tvist í lokin með nákvæmlega hver af mönnunum það var sem framdi

að vera svakalegt púður í sjálfri rannsókninni til að maður haldi sig við svo er hérna þriðja bókin þetta er bók sem kemur úr svolítið skrýtinni átt hún er hollensk þýdd úr hollensku eftir höfund sem heitir Ida gömul bók hún kom út og og segir frá lífi gyðinga fávís mær heitir hún hún er mjög heillandi þessi kápa mér finnst hún svo falleg en segir frá lífi gyðinga sem eru í rauninni borgaralegir í Hollandi á

þetta er ekki saga um helförina eða eitthvað svoleiðis

að mörgu leyti og höfundurinn fluttist til Hollands og

ásamt foreldrum fluttist hún í vinnubúðir nasista og var konsertpíanisti en þurfti að hætta því eftir dvölina þar og snéri sér að skrifum þannig að vitandi þetta þegar maður sest við lestur býst maður við einhverri allt annarri bók þetta er tengingin við

í búðir þetta er tengingin og maður býst við þyngri

ekki endilega allt en mér fannst leikandi stíl og þetta er skemmtileg fjölskyldusaga stórt gallerí og margir kynlegir kvistir þar sem við kynnumst í gegnum

fær að æfa sig á píanó hjá hennar næsta fjölskylda er öllu svona skrautlegri og þetta vel stæða fólk og það sem það sem er svolítið fallegt í þessari bók það er hvað henni gengur vel að að vekja áhuga manns á fólki sem virðist vera afskaplega gott fólk hún einhvern veginn leyfir manni að vera í návistum við

heildstæð saga en það er búið að vera mjög gaman að vera

dúkkar upp allt í einu núna ég veit ekki hvort þetta dúkkar upp sem bókmenntaverk eða

forvitnilegt

kúríósa örugglega hvort tveggja myndi maður halda en þetta er fyrst og fremst þroskasaga ungrar stúlku á þessum tímum sem lýkur með

að hún upplifir ákveðin svik og missir þetta sakleysi

verið hennar einkenni gegnum söguna veit maður að lífi þessa fólks lýkur með með helförinni þannig að það er þessi undiralda í þessu sakleysi sem síðan hverfur og svona undirliggjandi sorg aðeins sem sem maður tengir við af því maður veit hvað koma skal og þau vita það ekki persónurnar þakka ykkur fyrir að vera hérna við skulum

voru veitt í tíunda skipti í janúar þau hlutu Halldóra Thoroddsen fyrir tvöfalt gler Hildur Knútsdóttir sem fékk verðlaun í flokki barna og unglingabóka fyrir vetrarfrí og í flokki fræðirita fékk verðlaun Heiður og huggun eftir Þórunni en þar er fjallað erfiljóð

konan í blokkinni er fyrsta glæpasaga Jónínu

Leósdóttur hún fjallar um Eddu sem er nýhætt að vinna og leiðist líf

segir í umfjöllun er bók eftir Áslaugu

Guðrúnardóttur samkvæmt lífstíl á maður aðeins að eiga það sem maður nýtur þess að eiga eða þarf á að halda eða varla er gott að hafa líf sitt fullt af óþarfa góðir farþegar er ný ljóðabók eftir Sindra Freysson hún gerist í hugskoti farþega í flugvél og er sögð innblásin af dularfullum flugslysum sem allir kannast við íslensku bókmenntaverðlaunin verða afhent á Bessastöðum miðvikudaginn tíunda febrúar um þau fjöllum við í næsta þætti hingað er komin Halldóra Thoroddsen sem var nefnd hér áðan

fyrir skáldsöguna þetta er eins og stutt skáldsaga sem nefnist tvöfalt gler

þú ert að lýsa að segja ástum gamalmenna ég er að því þetta er ástarsaga gamalmenna upplifir margt á bak við gler er áhorfandi hún er ekki virkur þátttakandi í þjóðfélaginu gamalt fólk er það ekki er dálítið hlutverkalaust í okkar samtíma þetta er auðvitað saga sem fjallar um samtíma okkar hún er sögð út frá þessari gömlu konu og ég leyfi henni setjum bæði gamalt fólk í og börn

já svona minnisleysi ákveðið það er þetta tvöfalda gler sem einhvern veginn skilur á milli sérstaklega eldra fólks og einhvern veginn samfélagsins já

og sefur saman

er búið að setja setja nei það held ég ekki

við skulum vona ekki við skulum vona ekki því að fólk náttúrulega þetta er nú svona kannski ekki það sem stendur þeim næst að hefja sambúð á þessum aldri en þau eru einmana og það er engum hollt að vera einn með hugsanir sínar þetta er

elli og æska geta þarna horfst í augu og hún fylgist með krökkunum út um gluggann sinn en þú ert fullt af fólki sem var að fást við skáldskap innanborðs mikið af skáldum já það er amma amma Theódóra sem samdi sem samdi þulurnar manstu eftir henni jú hún bjó heima í alvörunni

þegar hún dó og Dagur bróðir minn ég bjó með tveimur skáldum voru þau saman Theódóra og Dagur já gamli og nýi tíminn já

náttúrulega ólíkindatól hann var óþekkur hann svaf fram eftir og ég færði honum þykka með smjöri á morgnanna hann var alltaf voða góður við mig hann Dagur ógurlega blíður maður eftirhreytur úr partýum Alfreð flóki og Elías Mar og og Ari Jósefsson og og konur sem ég held að fólk myndi ekki þekkja þó ég nefndi þær pólitísk róttækni í þessu fólki alveg frá upphafi

móður sinni einstæðri og þeir bræður þannig að hann kemur úr basli þó að hann hafi verið en hann missti pabba sinn svo ungur en lifir þessi róttækni áfram í þér þessa fólks já jafnaðar

sko ég læt mig varða samfélagið og heiminn allan og mér líst ekkert á hann satt að segja allt sem gerist í samfélaginu maður er náttúrulega bara einhvers einhvers konar siðmenningu sem stendur stundum höllum fæti finnst manni já þetta er

sem maður vill færðu þessi verðlaun og það hlýtur að vera gaman að fá verðlaun tekst þér að lifa af því að vera í skáldskap nei nei ég hef alltaf unnið ég hef kennt og séð um börn bæði í heilsdagsskóla og kennt og svo hef ég verið í umönnun með langveikum börnum nei nei maður bara ég ætlaði ekkert að vera skáld sko þetta hefur bara verið eitthvað sem knúði á svona frekar á gamals aldri já á gamals aldri haltu endilega áfram

fyrir að koma í þáttinn takk já hér eru nokkrar það var

með fyrstu bókina sem ég ætla að nefna en hvað það var skrýtið eftir Pál j Árdal með dásamlegum myndum Halldór Péturssonar er ekki mjög jákvæð skilyrðing ég held

að þessi bók hafi haft veruleg áhrif á hvernig minn húmor þróast þetta er sennilega ástæða síðar meir kunni að meta fóstbræður þegar þeir komu til náttúrulega myndirnar eru dásamlegar svo

þessi bók hérna síðasta blómið þú sérð að ég er mikið í vísum og ljóðum ég er nú svolítill ljóðanörd sko þetta eru ljóð sem ég lærði utan að

gestir komu heim í Laufás og ég stillti mér upp á stofugólfinu og og flutti þetta þetta eru líka ljóð sem ég hef notað mikið eftir að

varð prestur bara í predikunum og og ræðum af því hérna er því lýst á svo ótrúlega flottan hátt hvað valdagræðgi er forheimskandi og hvað manneskjan verður einmana í því

svo er það gert líka með hætti sem mér finnst alltaf vera styrkleiki í bókum svo er ég Svaninn eftir Guðberg Bergsson kápan er týnd þannig að bókin er svona útlítandi hjá mér þessa bók las ég fyrst þegar ég var unglingur heilluð af Guðbergi sem rithöfundi og hef lesið margar bækur eftir hann síðan væri sammála öllum greinaskrifum hans en mér finnst hann sem rithöfundur vera algjör risi og hvernig honum tekst að lýsa mannlegu eðli þannig að það er bæði fyndið en líka svo fullt af sársauka um leið það er svo mikil snilld og hvernig honum tekst að ögra manni mér finnst stundum

er að lesa bækurnar hans

þegar ég var að horfa á þættina það er ekkert þægilegt við þetta þetta er rosalega fyndið svo ofboðslega afhjúpandi og ögrandi og svo líka mikill sannleikur þannig að

Guðbergur er í sérstöku uppáhaldi og Svanurinn af því það var fyrsta bókin sem ég las eftir hann síðan ákvað ég af því ég er svo hrifin af ungum íslenskum kvenhöfundum mér finnst við eiga svo marga flotta

og hér er ég með bók eftir Auði Jónsdóttur sem að mér finnst vera alveg frábær höfundur og þessi bók finnst mér sérstaklega góð eftir hana það sem er svo skemmtilegt við hennar stíl og stílinn í þessari bók er að það er svolítið eins og maður sitji bara við eldhúsborðið með henni drekki kaffi úr

og hún er að rifja upp og segja manni sögur

segja manni frá ömmu sinni og afa og öllu þessu fólki í kringum hana sem er svo merkilegar og flottar persónur sérstaklega lýsingarnar og hvernig hún kynnir mann fyrir Auði ömmu sinni í

þessari bók er alveg dásamlegt og það var svo gaman að lesa þetta og hún hefur svo eðlilegan stíl

svo tók ég hérna af því

ég safna ljóðabókum sko

nota ljóð mikið í mínu starfi hér er ég með ljóðabók eftir Gerði Kristnýju Strandir sem mér finnst ein af hennar betri ljóðabókum svo er ég bara hrifin af Gerði vegna þess að mér finnst hún hafa stækkað og breikkað lesendahóp ljóðsins ég held

fólk af minni kynslóð hafi

margt hvert uppgötvað aftur ljóð í gegnum Gerði

hún er töff skemmtileg og fyndin hún er stundum með óhugnanlegan texta það er svo margt sem er svo flott í ljóðunum hennar nefni ég hér þetta er ein af mörgum ljóðabókum sem ég á eftir Hannes Pétursson fyrir kvölddyrum sem er algjör snilld eftir hann

eitthvert besta ljóðskáld

sem Ísland hefur alið alla vega síðustu öldina

held ég yrði verulega starstruck ef ég myndi hitta hann spámennirnir í

skáldsaga dönsk skáldsaga sem fékk bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs árið tvö þúsund og þrettán hún gerist á Grænlandi í lok átjándu

aldar reyndar líka í Kaupmannahöfn og fjallar um kannski að vissu leyti í leit að sjálfum sér alveg eins og til þess að kristna Grænlendinga

Möðruvellir í Hörgárdal eru sögufrægur staður hér var klaustur í kaþólskum sið og mikið bókasafn hér var skóli hér fæddist Hannes Hafstein hér fæddist Jón Sveinsson Nonni og hér er Davíð Stefánsson grafinn skáld Rósa eða Vatnsenda Rósa var ástfangin af Páli Melsteð amtmannsskrifara hérna og orti til hans vísur sem allir þekkja og elska af skáld Rósu eru margar sögur og sumar lítt staðfestar önnur segir að þau Rósa og Páll hafi hist á förnum vegi eftir að ástin var og þá hafi Rósa ort man ég okkar fyrri fund forn þó ástin

nú er eins og hundur hund hitti á

Bjarni Thorarensen skáld var amtmaður hérna og það rifjast upp fyrir manni kvæðið eftir hann sem heitir þú landið þar heldur hann því fram að Íslendingar verði harðir og duglegir af frostinu og kuldanum en fólk í suðurlöndum sé undirselt því sem hann kallar þetta virkar eins og skrýtin kenning móðuharðindin voru nýbúin og þjóðin hálf dauð úr hungri og kulda maður er hálf feginn að hafa ekki verið uppi á þeim tíma

tíma Bjarni er talinn hafa verið fyrsti íslenski

er hann sagður hafa verið hrokafullur dómharður já frekar leiðinlegur og það er ekki síst af því að frægar eru munnmælasögurnar um viðskipti hans og alþýðumannsins bólu Hjálmars hjálmar var blásnauður bóndi hér á bólu á Skagafirði en þótti afskaplega

í kveðskap sínum hann var leiddur fyrir Bjarna amtmann vegna

að þeir hafi drukkið saman eina nótt Sverrir Kristjánsson sagnfræðingur þetta er ekkert sérlega traust heimild Bjarni tekur bóndann

margur heimsins girnist og gálaust eftirlæti en bóndinn svarar um hæl hæg er

leið til helvítis hallar undan fæti hér er ekki komið að tómum kofunum frá æsku hefur Hjálmar Jónsson iðkað þá íþrótt að svara fyrir sig með vísubotnum og hefur oft komist í krappari raun en þessa Bjarni þá enn á hann sýnu erfiðari

fyrir allt níðið sem hann hefur ort um

um sveitar sinnar og samtíðar vondir menn með véla þras að vinum drottins gera brigsl og Hjálmar hendir spjótið á lofti og sendir það

Kristur stóð fyrir klögumálin ganga á víxl

eins og áður segir þá eru þetta nú mikið til munnmælasögur bæði

skáld Rósu og Hjálmari en þær eru dálítið skemmtilegar samt við verðum hérna að viku liðinni þá eru veitt Íslensku bókmenntaverðlaunin það er á miðvikudaginn næsta og þátturinn mun bera keim

af því við fjöllum sem sagt um bókmenntaverðlaunin og verðlaunahafa í næsta þætti takk fyrir að horfa